Japanese ni chamung kwtal balance tei jora jora khe chamungni bagwi sijak. Abo umami ni swkang no belai kheno swngwi rwkha tei chana twijlangni chámung soya miso tei twijlangni chámung hai manwirokno swnamwi rwkha. Sinijak chamungrok wngkha sushi sashimi ramen tempura tei takoyaki. Chwngsacha chamungrogo kwbangma jorao chana miso soup pickle khlaijak mangpili tei thwngjak hachwk tongo. Japanni chamung phuarjakma tei kwchangma no belai khe hamjakgo kaiseki kwbangma chamung chámung tei bento box hai chámung bai chámung phunukjago. Green tea aswk khe matcha no belai kheno chajakgo. Chamung thwngmani lama wngkha grill steam thwngmani tei thwngmani. Bini kwchak kuphur wngwi tei culture ni mungwi Japanese chamungrok belai kheno khárjak tei nukjaknai.